Mesa tadua talu ampat lima anem pitu karua karesa sepuluh sepuluh mesa sepuluh tadua sepuluh telu sepuluh ampat sepuluh lima sepuluh enan sepuluh pitu sepulu karua sepulukaresa duapuluh mesa duapulu tadua dupulu talu dua puluh enem dua puluh pitu dua pulu karesa <hesitation>